أيوا أعتقد إنو مهم جداً مشاركة جميع الشباب في الأمور السياسية، الشباب هم جيل المستقبل ولهم صوت قوي في تشكيل السياسات والقرارات، لما يشاركوا في السياسة ويعبروا عن أفكارهم وآرائهم ويكون لهم دور في تغيير المجتمع، كمان المشاركة تزرع فيهم الوعي السياسي وتساعدهم على فهم القضايات التي تؤثر عليهم بشكل مباشر.